Ja calor jiaa ka'ando ja calor verde ka'ando jiaa ku in naturaleza ku jiaa kuee ku yukundo tiempu marzo yo'o marzo tiuku yi'i chi ndeeku yuku ja ku kixe'e primavera tiuku ndiaa ndeeku kuii ku yukundo es un signo de primavera.